सबले पहिली लोगन करीबन अट्ठारह हजार बछर पहिली चिली म बसे रिहीन। सोलहवां सदी म स्पेन ह चिली म कब्जा करना शुरू कर दीस। चिली पंद्रह सो चालीस ले अठारह सो अठारह तक स्पेनिश कॉलोनी रिहिस। चिली ल बछर अट्ठारह सौ अट्ठारह म स्पेन ले आजादी मिले रिहीस। चिली म कृषि, साल्टपीटर, अउ तांबा के निर्यात ले आजादी के बाद आर्थिक वृद्धि के अनुभव होइस। चिली म सरकार मनके कई ठिन बदलाव होय हे। बछर उन्नीस सौ तिहत्तर म जनरल ऑगस्टो पिनोशे ह तख्तापलट ल उखाड़ फेंके अउ सैन्य तानाशाही बनाय रिहीन। बछर उन्नीस सौ नब्बे म चिली ह लोकतंत्र म शांतिपूर्ण संक्रमण करे रीहिस।